Ewa aminay aty bôka torche zaka zany, zay tsy mahay lampe de poche zany fa torche, torche io zany io zany kôfa anao mandeha itanao mandeha manaradia omby very reny leroa, na anao mandeha mitsaraka zaka very reny, amin'ny andro alina efa hainao <hesitation> maiziky mampiasa azy, raha io mora atao anaty pôsy zaka io, tsy mavesatry, sady mazava tsara.